Një tostier funksionon duke kaluar energji elektrike përmes disa rezistencave që nxehen. Kur vendos bukën dhe shtyp levën, nxehtësia nga rezistencat e bën bukën të thekur dhe krokante.